हप्ताके सात दिनके क्रम मिलाके नाम कह्लेसे सुरुमे सोमबार कह्ना हे कह्लेसे सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार आउ अन्तिम मे आइतबार है।